نبغي الفهد لأن الشكل نتاعه بزاف شباب،، صاريله كيما القط، جاي دلّوع و يبغي يلعب و لكن في نفس الوقت شباب و قوي.